Sooditinii taam maanyatie, taam maanyaat ircholea, ishisun maana taka woyu itin dare, ishi sun maanyuum kasa dufti, silaate suutum ircholea, ta kabisa garmaanya suniit duftuut, suun cholea sila sun sagalean daabetenie,. tuum bengine baa woit dadareni yedeni yakeni. ta maanya ta bisaan manya kada duf suutu choleai, ishinsun woyu hinkabdu kulkuloa, taka namu woyu itindare